المفروض طبعا إن كل واحد يبقا ليه حق يختار المكان اللي يعيش فيه أو البلد اللي هيعيش فيه بس برضه يعني الموضوع ميبقاش مفتوح لدرجة إن ممكن الإنسان كل يوم يعيش في بلد. لازم يبقا فيه شروط مثلا زي اللغة أو كدا أو دفع فلوس مثلا عشان كل واحد يلتزم بيها يقدر يعيش في المكان ده.